हमारे गाव दी सबसे ज्यादा खिचड़ी ए। से सबसे ज्यादा बढ़ो। सेई आगे चोको ते शिति जाओ ते खाओ। या ओके हो हमरे गाव दे सातु। से खाउ हमें चाशी सगे।